कामार बहुत फाक्त है के जिनने धरनाक जुने जी काम भाल पाई, जुने जी काम करीबो जाने तेने का तोना जुकार लगबो जाने एरारक। इलेक्टिकल मिस्टीया ता इलेक्टिकल जुकार लगबो, काथार कामार पस्टो लगबो, पिंदाया ता पिंदाया काम लगबो, आर एने नॉर्मिल मान होई। जी तो काम करीबो निये इतु लगबो, काथार मिस्टीया ता काम करीबो गला ही फीटाया परा, बटली परा, पराड़ा पराई, धाना धाना हातुरी परा। कजलो पराई, सोफ केनी जुकार लगबो, कारां ता दिग्दारन होग जाने जाइफ गले, ता तेने इतु नाइखे, तेने अगो घरड उपड़ी एले, तीक तेने के रमान पिंदारा ता व्राश्वा जाबागा। काथार देश पत्री पराई, सोफ केनी जुकार लगबो, कारां ता दिग्दारन होग जाने जाइफ गले, ता तेने इतु नाइखे, तेने इतु नाइखे, ता देश पत्री पराई। सोफ केनी जुकार लगबो, कोटिके थिक तेने के मन्रो सोफ ऍवरे फागधाेकर, इलस तिकेला तायूचेने के निवा, गेल मिषिंग लगबाईन करं तुतली बॉस्तो लगजाइ। कारआं तार दिग्दारन होग, ते बॉस्तो च नइ।